Mopeti ara jukurai aesa mopeti jete <hesitation> oeki reta porque oesa reta deque mbaeti jaekavi jae jukurai oiko vaera jare jukurai oguata vaerano jaema jei supe reta <hesitation> aniara jukurai oiko erei jae iyapia mabeti jae oyemboje deque jukurai oiko, erei ko yavai no yamombeu kavi vaera oyoupe